طبعا اللي يبغى إنه يصحى بدري لازم ينام بدري، هذي <hesitation> أهم نصيحة، طبعا أول يوم يحس الواحد <hesitation> ما يعرف ينام بدري، بس لازم يعمل منبه ويصحى بدري وينظبط، طبعا إذا إنظبط بس <hesitation> إنه يصحى بدري أول يوم خلاص غصب عنه بيجي الليل ينام بدري لإنه خلاص نعسان وتعبان، وخلاص <hesitation> يصير روتين إنه ينام بدري ويصحى بدري.